Ommaq erineväq kulliq <hesitation> vai ka üükulliq, kiä pidävägi jahti õnnõ üüse, selle et näil om umbõlõ hää nägemine ja niimuudu nä suutvaq löüdäq egäsugudsõ saagi kätte keset üüd.